Tsy fantatro ny tena asan’ilay karazana paosy kely amin’ny jeans ireny fa <noise> y henoko aloha nisy fotoana dia ho <noise> e fasiana <noise> vola vy ireny ilay izy.